पोलैंड। शमीगुस दिंगुस (पाणी उडवपाचो सोमार), "मार्ज़ाना" (संबोलिक डुबायचो अस्तां जो थंडेच्या दिसणें काडप आसता) "पोप्राविनी" (दूसरे फौती आपल्या लग्नाची पार्टी दिवाप), "कनाप्की" (उगड्या तोणाचो भरलोले पाव), आनी ते शुक्रार चे मास खाइनां पुण नुस्त्याक खातात।